Kôfa manadio fitaratra regny igny alaina liquide vitre miaraka amy lamba cotocoton regny igny avekeo fafagna tsara amin'igny lamba igny aveke farany amizay gazety hanadiovany izy amy farany.